Moo waalan kə walaf kiɲ mugudii kə əs pasak ge taboo. Koolo koy siʃik na nobot muwaaɗan kal walaf kiɲ kusiri tabo. Wasa ge taboo, koolo. Woo, woo ʃik ʃik ŋgen. Ayi garaŋg moo wale ile mu walaf kiɲa ta. Təə tiya caa muwadi aŋgeri weri da. Koso naŋg kə tadaɲi, naŋg siɲa koso naŋgə tadaɲi. Kiyan aayi koso ɲa walab kiɲa. Woo naŋg siɲa nanane. Khalas lalen de tabo dede. Tabo nafiʃə oho na khalas yaate gare. <hesitation> keetə ŋgeri walaf kiɲa wadi ile maŋg muŋg ge tabo walcal muwadi nemba. Cann aye koson ki ne ɟene bee, kə ndogo daŋg naŋg soobo. Kaan raa, kaan riisi, kaan mooŋgo, kan avoka, kan ɗi ko. Ile kə walaf kiɲ walaf. Muwadiŋg cal, cal ŋgal garida. Yaatu osiɲ